Mita retako jei superetava oime ndaye siupa mita reta oipota rupi ereiko se etei aikuavako jae mbaetƚ aikua se jeta mita reta, mita retako se jaeñoma aikua ipira rupi oime amoguë tiva, oime amogë juva, amoguë juuaveva, pïtaaveva jare opano oyoavƚavƚ retano kua mita retano jaemako mbaetƚ aikua mbovƚetei vako